تسی اپنے کھانے دا سواد اتے پوشٹِک وداؤن لئی جڑی بوٹیاں تازیاں جڑی بوٹیاں دا استعمال کیمیں کر سکدے ہو۔ دھنیا، پودینا، بیزل اتے ورگیاں تازیاں جڑی بوٹیاں ورتوں اے نہ صرف سُگندھ وداؤندیاں ہن بلکہ پوشٹِک وی وداؤندیاں ہن۔ سوپ اتے دالاں وِچ شامل کرو، جیرا، دھنیا، پتے اتے لہسن ورگیاں جڑی بوٹیاں نوں سوپ تے دالاں وِچ پاؤ، اے پچن نوں سدھار دیان ہن اتے سواد وداؤندیاں ہن۔ مرینیٹ اتے چٹنیاں، پودینا اتے دھنیا توں تیار کیتیاں چٹنیاں نال مرینیٹ بناو، اک خاص ماس اتے سبزیاں وِچ ودیا سُگندھ اتے سواد جوڑدی ہن۔ سلاداں وِچ ملاونا تازہ بیزل، پارسلے اتے پتیاں نوں سلاد وِچ پاؤ، اے وٹامن اتے کھنِجیاں دے سروتاں ہن۔